Bulldozer yɛ kaa bi a bɛde pagya nneɛma a mu ɔɔduru paa. Anaasɛ bɛde dwi kwane paa ɔso. Nti bulldozer yi no nyɛ adeɛ sɛ ade bi wɔ hɔ a nnipa bɛtim apagya. Nnipa mpempempempem koraa bom a bɛntim mpagya. Nso bulldozer no ɔyɛ dadeɛ afidie nti wotim de pia bibiaa. Anaasɛ wode pagya bibiaa mu oduru paaa a nipa ɔntimi mpagya no. Nee neɛ nnipa nso bɛtim apagya no nso mmerɛ dodoɔ nipa ko bɛdi ne bɛde apagya saa ade no sɛ bulldozer no nya ba a ɔbɛte berɛ no so koraa aba animu. Ne saa brɛ no nka nipa bɛfam no bi wɔ hɔ koraa nka nipa bɛtim awu. Anaa bi wɔ hɔ mpo a wo nwie ne woyare no. Saa bulldozer yi bɛyi saa haw no nyinaa afiri hɔ. Ɔfiri sɛ ɔyɛ afidie. Nti nea wobɛka akyerɛ no sɛ ɔnyɛ no ne ɔyɛ.